اجمع الكتب اللي حجم بعض مع بعض و أبدا أرصهم كلهم في مستوي واحد متساوي بحيث ان يبقي الشكل نهائي للكتب اللي قد بعض جمب بعض ومرصوصين بشكل كويس.